Eriko nan nae july enchi july enchi faki la tagnei beslangiko, segediko, tirmiko, <hesitation> mendamuni male ose male dar tala. Wida eronon lamba eka نور oreaka awslka eka kir eka نور ka sokeda awal ka dawe ga amantika sokedaka tangosa idan gon لازم inani shume ka sokeda tangai shouma meno, kanda mano, ken aiye enga ken ayie enga ken balang namai eka. Eningar eningar eningar tangie dangimo dier kofafika oidenanani ginday ekon daren beslangi daren sege daren adi fa elnamen mug oseka felnamen in male daren enin karm duo لازم enani kandy ekoni shoum goni نور ka sokeda tnagni